pernikahan tu sebenarnyo kan acara yang sacral, sebanrnyo tu yang namonyo pernikahan tu yang penting kan sah menurut agama dan jugo sah menurut hukum yang ado menurut pemerintah <hesitation> tapi makin kesini tu yang namonyo pernikahan tu bukan cuman untuk mengesahkan hubungan kejenjang suami isteri. tapi ekarang tu jugo menjadi ajang untuk adu untuk pamer dalam tanda kutip, kenapo? Kareno masing-masing orang sekarang tu ketiko ditanyo pengen nikah nyo yang kek gimano? Pasti punyo ideal-idealnyo, aku pengen nikah di gedung misal, pengen konsep nyo peri, konsepnyo nanti salju musim dingin segalo macam, cuman kan sebanrnyo kalau bicaro idealnyo nikah tu kan tentang <hesitation> ritual, ritual yang mengesahkan gitu lo, jadi yang penting ado ijab kobul, terus disahkan samo pemerintah, sebenarnyo tu udah ideal, terus paling kalau mau ado sedikit peraayaan iyo se ala kadarnyo sajo gitu, mungkin kito bisa ngundang yo tetanggo yo kanan kiri. atau yo satu desa lah kalau mau yang agak besak sedikit. Dari pada duitnyo dibuang-buang untuk nyewa gedung yang mewah, terus buat konsep-konsep ini itu segalo macem mending duitnyo biso dipake untuk hal-hal yang lain, entah itu misalnyo buka usaha entah itu untuk modal hal-hal lain gitu, investasi apo gitu jadi idealnyo cukup, akad <hesitation> disahkan negara samo yo mengundang kanan kiri lah untuk <hesitation> mengumumkan kalo sekarang sudah sah sebagai suami isteri.